Tegna mifandray le vintagna sy fahombiazana satria raha tsara vintagna anao matetiky mandeha daholo raha jiaby tsabonao aty lasa tsara daholo de igny le matetiky volagnan'olo hoe tsara misy aigna izy igny ai atao magnan'jegny fa anao koa ratsy vintagna raha jiaby tsabonao ty tsisy mety daholo sahiragna fogna anao am'raha jiaby tsabonao.